Mi zhni fwanuyi za nu mi zanu n fwa ɓo dami n tunge ɓwa tei ta gyinyagyim mazhni manu ofwa mi tei zhni pmanu ze n gyii danum. n hawo ai yi ho ge pmanu zegyii aza nu n ɓalo ɓa nuza fwa agaɓa gyiwye ɓata miba zhni ɓanyi ɓugyi ɓom ɓa ɓwa ɓa nyagyi kwa knwuche n ɓa pwuwam omi mi zhni zanu n mi nufwa n soho soho yi, mii n nafwa anyagyii lo gbogbo n mazhni manu. ma zhni manu ashewyi. ma zhni manu yawyi. ma zhni manu gbe'gbe, ma zhni manu nyaho lo ai nyikwo ge, <hesitation> gyiba ma zhni manu gyiba. ma zhni manu anya gbogbo manyi manyi ma zhni manu shekala. shekala yi n kwonu jeiza yikwo nu ge rogo. amma oyi yiyi kwoge shekala. N jesnu n gbagyi ashnwuwna nunu ɓo zhni ba dami ma zhni manu ashnwuwna nunu hogye jemwui yi ata yi kwoge jemwunyi num begye nu n yize dna' ntun ge hoi bokwo hoi yi mwu nu hoi yi mwui hoi yi mwu she mwui laho zeyi ha sheya yi'yi kwoge jemwuiyi kwonu zhni gbagyii ɓwa kwo nu aiyige jemwunyi, nteilei nu okwo ye n yige jemwui yi. Ma zhni manu yazawa aza vnya takpe nya kwogyi yazawan, onya n na yi kwoge kashiu na n jei gbe o kwonu n yiyi ge yazawa Ma zhni ma nu yazawa minu sheknwuɓa anya mwa begye lo n mi nu mitei zhni ɓwatei nu mitei zhni pmanu zegyii nu mii zhni zanu n mita ye myiknwu'agnwumin ntun ge zawo ɓa wo myiknwu woɓa zna nyagyi nyi. O ho nhota wo myiknwum hota zna nyagyi nyim n tun chenu mizhni fwayiza nu ofwa n na pmailo ofwa gaho nu bofwu ofwa gaho'agyiwye lo n haiye she'azhi n haiyenyi gyiwye byii nuto n na zaho ɓwalo n fwa zokwom azaho si aka anyi lo tu n fwa zokwo ho gye a nufwu aza ɓwa gyiwyelo n na nufwu zokwo n mwa azanyi ɓwa gyiwyelo n nyamayi ge shekalanyi n mwa nkwo azanyi ɓwa gyiwyelo n mwa tu n nyipa gyiba yi n kwonu jeiza yi kwonu ge albasa; amma oyi n gbagyi yi'yikwoge gyiba. N jesnu mi zhni ma nu shakagyegbe. shakagyegbe yi nkwo nu jeiza yikwo nu ge abarba amma n gbagyi gbe yi zhni apma n knyi'a yi'yi kwo ge shakagyegbe gyi gyii toge zha ɓwu nyam ntunge kwo nabyii lo n gnwu'aɓa ashnwua nunu dei n naɓa shni nunu ge aɓa ɓwa apma ɓa gaza naida. ba gaza kala, ɓa gaza nai laifyiya anyai nɓanu vnya ɓazhni anya nu n mii zhni'apma ma nu ɓa dakwui zhni onya nu n kwo bmazhni n nanyi

A shewyi hola knwu fyebe gye a shewyi ho aiyi ɓa ge gbagyiza ashewyi gbagyiza ashewyii nɓanu ashewyi nɓanu. ɓa kna n mabanu. Fye ɓa gye ai chekakpe ge dada ya gwode tu gbagyi mwui gbagyiza rice ashewyii n ɓanu ɓa zhni ashewyinu n ɓa kna n miɓwa ntungena mitei zhni ɓwateinum gye ɓwatei ta zhni yem ɓwatei zhni zanu n gye ɓei dawo, ɓwatei zhni zanu n wozhni zatai, ɓwatei zhni zanu n wojeza nna wyefwnai dege labmi. nya wyeshe, ɓwatei zhni zanu n wo zhni znaznai. Omi do magnaho ge yila wyeche n fwa ofwa kwo ɓa bmayizhni kwonu gnyi oyi knyiye. ya nyagyi nkwo knanyi kwo kna n knyinu shekwo'a zhni oknyi ge yi zna nyagyi nyi wo to zhni oknyi ge yasa aknyi ya knwum, she hola knwu ma hoye haɓwa aɓa nna hanu fwa kwo nu'azhni n haiye she yi zhi fct kwola zhni azado nya oyaknyi vnya yi zoknwu n tu n ɓwato ɓo. oyaknyi vnya yi zoknwu n tu n shakpe ɓo. oyaknyi vnya yi zoknwu anyabyedo nu ɓe ɓai zhni wuna ɓai kpe n yaknyi bai bwa agbmada n yaknyi ɓai bwa ada n yaknyi ɓai ɓwa nyagyi nya knyi gbagyiza tei dna nchem magwode N pasto danladi jezhii shekwoyiza n wonu zhni oida knyi tukwo da abye nya vnya n bazhni aknyida n fct woi da ɓolo n haiye woi gna agbagyi yi kwu bwatoya magwode mwa n hoi jezhii danladi shekwoyi ɓa mwasa n hoi. ma gwode nmwa n oida yi vnya n kwo zhni aknyi da vnya nna bye ɓalo ngnwu chiwagbmanyi n fct. ma gwode nmwa nna asu yi n ɓalo vnya n fct ɓodo vnya n nijeriyai vnya aba nfye nyi oyi wyegyi ge oida fyeta fyim fye ɓei ɓwa aɓyi n ɓaɓei gafye kala fye ɓei mwa oyi wyegyige oya su yi dna gbedo n oida yi wa zhni tnutnu gayi. wa gwo yiknyi gayi ya ɓwa nu ɓwofwu ya ɓwa nyagyi oyaɓyi ɓa jezeɓe ɓa knyi ɓa ɓwa naida n ɓa knyi ɓa ɓwa nai leya nɓa knyi ɓa pmi ɓai ɓwa aɓo manai n ɓaknyi. N ya zhni lonu kwo ba dayi asambegyika n fyei vnya agbagyi n fyelo vnya n nijiriya knyi oida pasto danladi jezhi shekwoyi ba mwasa n hoi wo ɓa fwa ho wyeiwyei n laifyiyai omii ɓugyi n mi zhni ɓodai tunyi ominu zhni oida aɓyiakasa byeda ɓwa ɓodo n naknwunu'aɓei vnya n ɓalo n oida n fct abuja nya ye asambegyika n fyei